Ni lu munnu ci sunnu tanti tipi di tè. Ni li paisi asiatici la pianta di tè crisci macari sarvaggia ni la natura e li populi asiatici accuminzaru già di l’antichità a utilizzari chista pianta pi priparari tè e tanti autri cosi. Li tipi di tè chiù canusciuti sunnu: tè virdi, tè niuru, tè biancu. La palora tè e macari sinonimu di infusioni, e si usa pi chiamari infusioni di autri pianti o ervi.